لتحضير الأرز ابدأ بغسل الأرز فى مواي بارد للتخلص من النشا بعدين ضع الارز في جدر من الماي بمعدل كوب ارز لكوبين ماي بعد ذلك ضع الجدر على نار متوسطة حتى يغلي بعد ما يغلي خفف النار وغطي الجدر وإطهيه لمدة عشرين دجيجه بعد كذا إتركه يرتاح لمدة خمس دقايق بدون ما تفتح الغطا وبعدها إخلط الارز بشوكة عشان تحافظ على حبيباتها